ഇജിപടിദ ഹവാമാനാ ഉശനബകാ ഉണഗദിനാ സവരഊപനു പഡിയഓനദലി। മസ్തഭാഗാ മരഉഭംമഇരദ ഇപനഇരദ ഹവാമാനാ ബഏസികികാലഡ ബാരിബിചാ ഇപനു ആണഡ ചളിഗാലഡ ബാരി തമപാ� തമപാധി ഇപനഁ മഇരദ സപടിമബര മംടാ ബഏസികികാലഡ ഇപനഁ താപമാനാ മുപ്പത് അഞ്ച് ഡിഗരി ശലസിയസരദ നാല്പത് അഞ്ച് ഡിഗരി ശലസിയ।